To ma zɨɗiga huɗgɨnə kunun zaki kunun zaki ka zɨɗikɨn ndagam ahɨnmɨ gbəɗə hɨchi ka tsa'ani sɨkəgi a hɨn mi gbəɗə daga abɨn gbəɗəko ma kaganə fətən hɨna gbəɗə gbəɗə mbagɨnaka fətən hɨna ban hɨn ka gbədtɨnkɨn tasə hɨchi ka tsa'ani sɨkəgi həchi gi huɗtɨn ganə manəbo hɨcha nza hɨn gi sənyi ko kuma maji kɨdəh nda hɨn hɨchgi aki huɗanə hɨchi gɨ huɗanə kunun zaken mannəbo masə gətɨngamɨn masə ganə ndənyi kunun zake hɨna gbəɗə achi hɨna mɨ reɓa mapɨnaroinyi ahɨnmɨ reɓa kwamai dai kwama reɓanganə ahɨn mɨ reɓa kwaman nda kona gəə masarkɨn nyin a digən ko pya ka tiukɨn ahəə hɨna gə'ə masarkɨn hɨna reɓatə ko hɨna ələ maiwa ko alkama hɨna gəə nyiu adigən hɨna hɨcha reɓə achɨm reɓə hɨna dɨ njaya ahɨ chim nja'ya hɨna dɨkə'ə mbiinyi aɗɨwo ahɨn mɨ ɗɨkə'ə mbiinyi aɗɨwo hɨchim hɨbya hɨna hɨna hɨje'e hɨna nggɨran tɨn unan wai hɨcha dzɨkə gatə a ɗɨwo mbi'i ɗuwounəngən ni nɨjaganə a kɨrəgən hɨna hɨja'a mbi'i ɗɨwona kɨrəgən akɨrə sə nə kɨtə nja'yan hɨcha dzɨkyannə kam gatə a sɨkə ko bokote ko darewo nəə hɨje'en Ahɨchim dzɨkya gatə hɨna pa'a dɨ hɨna unan fuɗət dai hɨna unan fuɗət hɨna dzu sən kuda ko inyi sən hɨnmɨ ɗərya i shiye nə'ə dɨvdɨv hɨna hɨje'e a dɨ inda kuda kotə hɨna lɨɓan hɨna hɨje'ə adi <hesitation> sə nəku nəngəni sənəkɨye dzɨkyan ahin hɨje'ə a digən daidai hɨchim den pi nyiu hɨna hɨjəə a digən hɨna gwaladɨn ahɨnmɨ gwaladɨn ngga hɨna ələ han hɨna ɗɨkan hɨna ɗɨkan ka ha tasə dɨməə tə ta dotti dzə'ə tasə sə dzə'ə ga hikam nggɨ mbo'e ko jeɗə ko muni ahə'ə nigatənda vɨɗən hɨya shi ɗɨkan ahin ɗɨkan gatə gɨi nda vɨdən hɨcha nggəgələ hɨcha nggə gələ daidai hɨya ɗivadɨ andana nggə ryadɨ sə ɗivkɨn ndɨɗa ta han mbaɗa kɨɗya irim manya jam di tuf jo jamdifwaɗ hɨna madi hɨna ɗivadɨ Hɨna ɗivadɨ ngga hɨna mya'adɨ ngga hɨna tsaman hɨchim ɗɨyə hɨna banadɨ tivgi ngga hɨna banadɨ tivgi ngga hɨna banadɨ digi hɨn mbanɗa shi ka ɗiykɨn hana ɗiva dɨ ngga hɨna ələ hannə kam hɨna ɗikan achi a həbogɨma hɨna cherə'ə achi masə nji zamanuwon nəəgən sən ɗɨwon sən freegen sən sə pidɨnga <hesitation> mbi'i unəngən andana fəfəɗə'ə ahatə hɨna ɗɨ kan gatə mamaɗanənnə kam hɨna dinge gbəɗəsənyi mɨ ndə shi ma ɗarəngɨye hɨcha gbəɗə hima gbəɗgɨye huɗi him gə'ə manɨnnɨ ngə a digən huɗi nda gə'ə mantu ngə mazə huɗi dɨggba ma hɨn nɨn tadɨ mantunɨngə ma hɨchi pɨtidɨ huɗə hɨna hɨna tadɨ manən nɨ ngə hɨna gbəɗə sənyi achi nggɨ ɓari tsu hɨna gə'əkin manɨnnɨngəkɨn hɨna vəkin kina gbəɗə səngəkin to hɨch pɨtin huɗkɨn adi shi gbə gbəɗchigbəgbəɗchi gbaɗamɨn kam